Col son retupíu de nergía i huerça. Tengu una tupa de collaçus i collaçás que sonin músicus desti estrumentu. La huerça dellus tocan en conjuntus d'estilus próssimus al rock i'l punk, aondi esti son es mu emportanti i juntu col baxu sonin el hondón nesseçariu pa que'l restu'l conjuntu soni comu tien de sonal.